جميع الفنون هي أمم تعكس المجتمع اللي يطلع منها. فإذا المجتمع هو عنده توجه سلبي في أمم بصفة عامة، نعم الفن يقدر يكون له تأثير سلبي. أ- لكن أمم يعني إي في فنون مثلاً بعض الأفلام البروباغاندا اللي تحطها ضد الأقليات وضد الفئات الغير مرغوب فيها، نعم هذا له تأثير سلبي على المجتمع.